Oïmeko kuanungareta, oïme guinoi jokua arakua jare ojo vaera ketɨ oyapo yave meditacion, baetɨ aesa kuanunga, erei arovia jaereta ometa yandeve mopetï arakua, yajavaera ikaviguerupi yaiko ramboeve